اوہ نہ، میں اپنا بٹوا کار وچ رہ گیا۔ میں نوں بالکل یاد نہیں رہا کہ میں بٹوا نہیں لیا۔ کوئی ہور طریقہ جس نال میں بھگتان کر سکاں؟ ڈیجیٹل پیمنٹ جیویں گوگل پے یا فون پے، بار کوڈ یا کیو آر کوڈ ہووے تاں۔ جے ایہ وی نہیں ہو سکدا تاں، تسی میرے لئی ایہ سامان کچھ سمے لئی رکھ سکتے ہو؟ میں جلدی توں جلدی کار جا کے بٹوا لے آں گا، کچھ سمے دے او تاں کہ میں اپنی اس غلطی نوں ٹھیک کر سکاں۔ تسی میری مدد کر سکتے ہو تاں کرپا کرکے دسو۔ تانواد جی، میں توہاڈی سہائتا اتے سمجھ لئی شکر گزار ہاں۔